Nnde ji ma gbache ba padʒun ajiu pa uma fo jule pa hun uri kyinye akyinyeu an dʒun upi tabayeu kyinye ba ama uma nde kyīn yeu uma nde hwa kwan ba padʒun a kyingyeu ri kwa kwa ri hwe suu nu ma uri ji chin. Uma ba bu ivo bu ma kabia ayodʒum abe uri bud ʒum wa a wo kuma abe nyo anyo ba abe abua bwan bwan anyo mana bi uma bia uri da, bwaun ba aga abe ma bia uri nde ndel bwan oyoa abe ma kabia shonpyen ba abachoa i pyiun m ba adʒea ko yofiun komchuo mba abe mna nya m tsa weni budʒun, wai nai yin be abei kainabe bei dan yiu chi naha a chinara nde beahra tsa bua yo uma tsa bua ra uri du ufi jichin, uma nde be a so diu yo abea i tsa zaw ba ga unya upocho u du wa chia i tsaʒa fintswan abaʒhinʒhiu baari u ma mba bea be wa be fyín ba. In be ma hwea ba mbya bua yondo be tsa soi, ama jian a nima mbya apjukun na fodi i fintswian chia budʒun ba ayoa a ba yakuī be ndi dora bendi tsa be dede ba be ndi na tsabuí ra be nde bui na yi baati baati jion be jichin kairi una nne dan uri nde kau bui hwen ba u chi da nya chiu kayau igunda, ande bujuu nde ro yi padʒun ku nde ra hwin hyo ku nde be ra yiu na yimbyaa abe ayi ba uri jiu chin ba tanma ani fintsa azhinzhin baatama, ni nga choa ni pikan nitsa bu baati nma ba bia ni nga ni ba dini nde ni ghenche ni vyache ba dini ne mbye diniji ahua iri tsanni jichi nii danyi chini, kuma nii jchin ari ni ma kana tsaa ru tsau ba a byinʒo rika tsau yi waa baati tsaba be fan kyingel ta bedʒun nii fan abuí ri tsa abomʒa na ba ni nga ni kyin kyun nima kyin kain ra abui ri tsaʒa niyo ni nga chini ku chibenb ʒun ni kwanchin baʒinʒa ni kwan chi nima kwanri chiba, nii fodi ani ʒhinbaa tanma ba do na bi ra.